Chin gui´cal tuhbi bwín náhpa dxiuhn bua dza´cahluh bah rih lóh guihdxi cun guihdxi yuuh rih garalotih bwín núhu, núh bwín nadxíchibah, núh bwín chula náhbah, núhu bwín ay shñihibah per nuddza bwín sñíhi shátabah ruidhxidxi sha´tabah luegu ay riacadxi tihbah, núhugah bwín nahpa guhunlubah juerzi tin guiñihbah tuhbi chiopa chohn. dhxídxi nichxín núhu bwín slóhobah guicahan chxíhu náhpa ndxíhunbua dzíc dzilubah, nahpa gua´c luh ta´dzigaha shmodaluh cun smodahabah, guidhxidxi nelbah, dhxídxi. tuhbi tiempo tin gua´luh shá ruhunbah dxíigahba tin nichxí laza´cah, ay sol dxíuh stóodxiluh shásh shñabah, ay sol dxíuh stóodxiluh dxíchicabah, lóhbah. dhxidhxi ruá bah, ñaabah cu´dxibah, garáh nichxí laza´cah porque nichxí rdzobalóho ruál láha nichxí rianalaha luh chin rdzobaloho guiñiluh lóho tuh bwín, pero néhe. rúhun parcici shmodabah, nichxí nahpa dxiunbualuh nichxí mas laza´cah chin guicahaluh tuhbi bwín nahpa que pues chin gua´lbah dxé dzobaloh che´bigaluh. guydhxidxi nel bah gabiluh shí riú stóobah, shísh shca´dzibah guhunbah del bui´ñushabah, shísh shcadzibah gúhunbah chin gu´shabah dza balahquin del biñínan. gahbiluh shís shcadzi gúhunbih chin gu´shadzabi dxé shá ruáhbi guéel nabahan nadza parcici guinabah dhxidxil ta´ shcadxibah shtádabah shnáhanbah ta´ ruhunbah respetar. lác rah bui´ñusha Ta shcha´gabah biñín bihuyi dxé née nichxi lazacah porque núhu bwín ay nahpabah pacenci cun biñín bihuyi, cun gui´dxa, née del yíc chxí náluh tuhbi bwín. nin dxigah nándzíi biñín bihuyi, nin dxigah nándzíi shgui´dxañih, pues ay guigáha cuituh cun bwínchxi nichxín ruhun shí parcici guydhxidxineluh tuhbi bwín,. tin chin ruydhxidxineluh bwín chxí chxí rdzobalóho rahca bualuh shá náha shmodabah nahpa guirehen chedza nehelbah tin chin che´dzanelbah gua´cl shásh shñibah. shi tratu shdibah lác snuhun bwín, garatih nichxí laza´cah, ay sol gadzindzidxi luh ga´biluh squí squí bua´c bua´c, nahpa guidhxidxine dzacal bah dxinluh shá ruhunba. dxíigahba dzobahluh gabiluh bua´c náac la verdad squí ruhuan guéel nabahan de shcadzin gúhunan chin chxíohon néh shca´dzin squí gáhca shgunáhc han, o gabiluh lóhoba bua´c. ay shcadzi tihn chu´ dxínahan, shcadzin chuhu chiopa chohn dxínahan ya nachxí ba lóhol néh náac shcadzin guhunan déh lóh shgueel nabahanan, née náac shcadzin,. née náac riu stóon ríh, nahba lóhl ca´ shca´dzi bah chúhubah shá guibahanbah dzigah guñáhan bah na´shín parcici guinabah dhxídxil shá ruhunba tratu shtadabah. shá ruhunba tratu shtadabah, tin garatih nichxí laza´cah nahpa dxínluh del náhpabah gui´dxa ta´ ruhun cuidadubah shguidxa´bah she´ buindzi dxíigahba cash. guica´haluhbah gabiluh bua´c gu´nahan encargu gui´dara rih yíc, gulachxí núhun guéhtin gulachxí núhun cob bidza´hyin gulachxí túh póhon dhxóbah lóhramah Del chxí nahbah un ahn guhunan néh chin gabiahgaril dxigah lengah dxigah yúhungah shdhxídhxiraluh, nichxín ruhun parcici buindzi dxíigahba despues. ay gahcahan dhxídhxi si no que gahcalahan tuhbi dxíngahanluh dxigah dxímah dxigah mueguh biñínin dzú, pues nichixí ay dza chetehen bah o del gunáhc. guahbah shá náha ndxhíu, ay gadxuyih ndxhíu bwín gua´ porque siempre ahl copa rua´c bah cachxí dzéhe del ma´dxiduhu tuhbi bwín nin aypah réhe o nin réhe. per gudxiaha ay rúhun medir nichxí náha nin rúhun tucar guica´ha bwín shí guhun bwín bwín gua´ nin ay rúhun dzín nin yál dxishiu´ riú dxiýih nichxí ay rúhun convenir. guicáha bwín nichxín gunáhc chin guicahab tuhbi ndxhíu náhpa gua´c bah de que tuhbi bwín nin rúhun dzináhan ay buez rucudxidza porque pues dza´cah chxiyibah shgueel. nabahanbah dza´cah dxiacah ricubah del tuhbi bwín nin rúhun tzín o bwín seriu nin rshéhel gáhan pero del bwín probinahan aydza shí ru´hunbah cun gua´dxil shmodabah. náh nin laza´cah dzichxí rúhun parcici dze dzichxí ruydhxidxi bwín nin guca´lah gunáhc garáh bwín nin guzacalahan nin gudidxi láhn nichxí lác rahba náhanrabah. ya lác rahba ruidhxídhxirabah lóhnuh dzichxí rúhun tucar ga´cah dzichxí náhpa dxiun bua dzáxcalbah bwín nin guica´hal ay gáhangah guza yíhrabah yíc náhrabah squí náhan. ya despues garecagah guríhn